Pe vedde i pesci beseugna anâ da-o pescou. Niatri à Sestri ghe dimmo da-o pescou eh ma o nomme ciù giusto o saieiva o pesciaieu eh ò ciappaieu eh mi no me piaxan guæi i pesci ma ciù che atro chì se vedde ancioe, laxerti de stæ eh loassi, quarche vòtta eh gianchetti quande l’é a saxon eh eh laxerti e no saviæ.

Eh un mestê clascico chì à Sestri Ponente o l’ea quello di barchi, i ciantê da fâ i barchi e pöi gh’ea tanti operäi metalmecanichi e tra e dònne gh’ea anche tante çigaræe, perché gh’ea a manifattua tabacchi.